Chacha, me vas a ponel la cabeça comu un bombu. Amus allá, las deportivas, las botas, las sandalias, las chancras, las alpergatas, los taconis, los mocasinis, los botinis, los náuticus, las çapatillas d'andal pola casa, las bailarinas, las melitaris, las derbies, los de vestil... i los çapatus, craru.